Eee! la i misy rano miango eo la maka anao eponge, eponge bevata la apetakinao ambinin'nr rano maiango igny afa maka avao koa anao karaza sihoa a apetaky la ajanonao eo la, apetakinao amin'ny rano mandoigny hoy iaho i eponge igny la fehezinao soa antin'ny sihoa ao ny rano hiala apetakianao eo ndraiky la fehezinao soa, vetivety da ritsy teo ny rah-ny rano mihandroky.